Kokodrilo reta oiporu kua jai mbaetiko ipuere vaera opa opƚjaja oyajƚaka mbae ipuere vaera oisu pƚpe jae ikƚreƚ jae jouva mbaegue oipƚ jou vaerava erei ƚma guƚnoi iyurupe jae kua ma jukurai kua retga oparaƚkƚ oipƚ vaera jovaiso reta jou vaera jaema aramüete mbae iyurupe oipƚva jou vaera